Për fe ën frappé ëntà pié ël lait e la früta, taié la früta a toch cit cit, büté la früta ënt ël lait, ël suchèr e cun ël fruladur frülé tut ënsema per <hesitation> düi u tre minüte